آسو تا ہر قسم فن خوشارونا، فن تو مختلف بینو لکہ جے منوڙو خوشالا تھیمو جے منوڙو خفا بینو جے خوشالا بونا فن تا ہر قسم بینو۔ جے خلق سپارینا جے زناورو نو بینو، ہر قسم فن بینو۔

آسئی ملک در مشکلات ہم لالے اینی اؤ مسئلئی ہم لالے اینی۔ مسئلہ ئی انا اینی سا وسائل لالے اینی اؤ مسئلہ ئی گے کم حل بینا۔ آسئی ملک در مشکلات لیس در ہنی۔ اؤ صحت مشکلاتگا انیس کارا انی ہنی کے آسو دی روڈ خراب ہنی، آسوئے کمیونٹی در کوئی سیٹ نیِش، آسوئے تی ایم پی اے ، ایم این اے اؤ ویلیج کئی چیئرمین لیس کئی ووٹ سمٹئینا اؤ با آسو تی کورومے نی تھینا۔ نو انیس کارا آسئی روڈ خراب ہنی۔ اے آسئی کوئی ناجوڑا بیلو سا آسو ہسپتال در ابرونا تی دو ڇئی گینٹاؤ در آسو ہسپتال تی ہیلا آبرونا۔ اؤ روڈ در خراب ہنی سیس در گاڑے روکئینا وئینا، مریض کدا حال ہنو سیس کئی غورا خراب بینو۔ نو آسئی صحت کارا لیلا مشکلات ہنی۔

اسی مولکدر خالقیہ عدمو حیجرت تیہن سی غیرب وجدی حور دیشت بین

آسئی خو انا وخا پورے پراجیک در کوروم نی تھیسی۔ خو انا پراجیک در آسئی دُو ڇے مو س در کوروم رئینا ہنو آں آسو انا پراجیک تی آلے۔ انا پراجیک در اسئی تمو جیب شامل تھونو کارا انا پراجیک در شمولیت تھیگی۔ چی آسئی جیب لا ہاراجئی نیا اؤ اسو تی انا محسوس بئی تے روان نسل در آسئی شنوٹی یا اسئی بچئی سئی رئینی اؤ آسئی اینی وجہ اچاک قربانی تھینی۔ اے آسئی جیب اے آئی تی اوکھارا بئینی۔ آسو انا پراجیک در پمکا کوروم تھینی۔

ٹیکنالوجی تا لالے ذریعہ ئی ہنی۔ نو ایک ذریعہ کامیک ہنی سا آسو موبائل ہنو۔ موبائل اسو ہر دیشا استعمال تھونا۔ اؤ خواہش تا انا ہنی کے آسو موبائل در پیسے گٹونو، یا ایک کاروبار تھونو، یا آسئی خواہش ہنی اؤ لالے استعمال ہم آسئی انٹرنیٹ تھینی، انٹرنیٹ ذریعہ در آسو ہر جے خوشألی پورا بینی۔ خواہش پورا بینی۔ اؤ آسو خواہش ہم انیس رݜونا، اے اسئی اسانتیا در آسو بیکھرو کوروم اسانا دی بئی، انیس کارا آسو ٹیکنالوجی استعمال تھونا۔

آسئی دیشا در موبائل فون آول کوروم نی تھیسو۔ لکہ پوش کال موݜو در اسئی دیشا در بالکل سروس نی آسی۔ اسئی ملک در پوش کال موݜو تی موبائل کوروم نی تھیسو۔ با انا قصہ آسی کے آسئی سادی آسئی علاقہ کئی دور با ایک کھمبا ݜتی۔ نو سیس ذریعہ در آسو ستی صرف سروس تھیسو۔ نو چین با آسئی علاقہ در کھارے تی ایک ہورے کھمبا ݜتی، نو آسئی ست با فون ہم کوروم تھیسو۔ خو انٹرنیٹ استعمال نی بیسو۔ لکہ فیسبک، واٹس ایپ ، ٹک ٹاک، یوٹیوب ، آئی مو وغیرہ جے شیئی کوروم نی تھیناسی۔ با آدئی وخ آلو لکہ آسئی سادی آسئی علاقہ در کھمبا ݜتی نو سیس کئی بعد آسئی دیشا در موبائل فون کوروم شروع تھئی۔ خو ہورے موبائل کورومے نی بئیناسی۔ چین ہم آسئی دورے علاقہ ؤ لکہ بانڈو در ہم موبائل فون سروس نی تھینو۔ زنگلا در سروس نی آلی۔ انٹرنیٹ تا لالو سلو ہنی۔ مآسو جے ویڈیو ݜکونا، یا وائس رزونا سو لالو ٹیم ݜجنی۔ خو پخوانئی دور کئی بہتر ہنو۔ چن سہ دی کوروم تیہنو

اسئی دیشا لڑائی انیس کئی شروع بیلی اے دو فیقے شنوٹی مٹے اکھورو ست نو سا شنوٹی جاہلا بیلی۔ نو سئی بئینا گوٹا تی اؤ تمو مالو تی رئینا کے شنوتو آسو ست کرائی بیلنا۔ سئی بڑو ہم اسو ست لڑائی بیلنا، اسو لالو سخت کوٹینا۔ سئی شنوتو بڑو ہم قارا بئینا۔ اؤ تمو گوٹی کئی نیکھائینا اؤ ہورو شنوٹو ست لڑائین بئینا۔ انیس کارا دو فریقو درمیان لرائی سپارا بئینا۔ بوٹی شیطانی حرکات ہنی۔ یا ہور جے مسلو در ہم اکثر خلق لڑائی تھینا۔ بڑو درمیان کدا کدا اختلافات آٹینا با سئی اختلاف لرائی سپارا بئینا۔ انیس کئی علاوہ ہر کمیونٹی در اکثر خلقو لرائی جھگڑا بئینا۔

پوش کال مݜو اسئ ملک در پیمینٹ بادل بینو خرچہ ارزان اسی خلق تمو دیشہ بیا لی اسی غربت نی اسئ جوند برابر اسو چین دیس پدیس خراب با اینو

آسئی خو علاقہ کئی سلیما تی ادامو بونا کے اکھورو ست سأت جمع تھونا۔ اؤ سأت تی رؤنا، کے اچاک اچاک پیسے جمع تھا۔ اسو انا دیس دیس سلیما تی فلم ݜجنی۔ سا تی پلانکئی پلانکئی منوڙو اینا، پلانکئی پلانکئی فلم ݜجینا، پلانکئی پلانکئی اداکارو فلم ݜجینا۔ ایک گانا، ایک ڈرامہ یا ایک فلم سپارا بئینو، نو سیس کارا بجونا۔ شنوٹے جمع بینا، اؤ پیسے ہم سمٹینا، اؤ اسو ایک گاڑے اسو تی پیلونا، سیس در سلیما تی بجونا۔ سلیما در فلم ݜکونا۔ با واپس سیسی سأت جمع بونا سی گاڑے در با واپس تمو علاقہ تی اونا۔ لیلا اسئی چکرے وضاحت اسی۔ جے اسو فلم ݜکونو پروگرام سپارونا نو اسو ہفتہ دُو موݜو سأت ست مشورہ تھونا کے پلانکئی دیس فلم ݜکونو تی بجنی سا تیاری تھا۔ با پیسے برابر بیلو نو اسو گاڑے بندوبست کئی بعد فلم ݜکونو کارا سلیما تی بجونا۔ سلیما اسئی علاقہ کئی لالو دور ہنی۔ سیس کارا اسئی بار بار سلیما تی نی بجبھونا۔ موس در یا کال در ایک بار سلیما تی فلم ݜکونو پروگرام سپارونا۔ چین گا تا سمارٹ فون در خلق ہر نمونا فلم تمو گوٹی در ݜکی۔ فلم ݜکونو کارا سلیما تی بجونو ضرورت نیش۔ بس نیٹ پیکیج تھا او ہر نمونا فلم، ویڈیو ݜکا۔ پخوا دور در سلیما تی فلم ݜکونو ایک مزا آسی۔ با دما دمادے وی سی آر آلے۔ خلق تمو گوٹو تی وی سی آر در فلم ݜکونا۔ بازار در ہم دکان در وی سی آر بندوبست آسی خلق فلم ݜکے۔ با ٹی وی سسٹم عام بینو۔ چین گا انا دور در ہر منوڙو ست جیب در فلم ہنی۔

ما اکھو تی نٹونو در لالو پریشان بینا، کے ما ایک تی نی گٹیما، کارے ٹین ست نٹونو تھونا ما سخت خوشالا تھیما۔ کے سأت در بینا نٹونو سور بینا زیاد مزا آٹینا۔

سا تی آدیئی گݜا نے ایک موسیقی بجلی سا دے ورا دا آلو لا ݜوتو غرا بیلا۔ نو ݜئی در آسو تی غرا بیلا غورا موسیقی تھیگینی۔

سا ہرے ٹیکنالوجی ہنی مہ خوشاریما۔ چی نرمیا قدر پکار تھی